कोमेदि, मोविए, जोमोनि, चिनेम स बोले बेसिके बिसयेम्, करोन् जोमोनि चिनेम जोदि सओ अमर् अमि हहि ब पओ, अम जोदि जिम्बोन दुक् होइ थ केतेति अमि जोमोनि एकोन् <hesitation> चिनेम सए अमि निजोर् मुख देत हहि उथ ब पओ। अरु जोमोनि चिनेम बोले अमर् दुक् बु पहरै दिये हहि उथै अमक्, मोन्दु भल् कोरि थए। जोमोनि <hesitation> चिनेम जोदि स अमि खुब् बेसि <hesitation> ह हुन् तते, <hesitation> खुब् बेसि त <hesitation> तिमे तु खुब् बेसि दिओ। अजिकलि दिनोत्तो हह, हह तु कोम् होइ गोसे मनुअ कर्ने, हितु कर्ने जोदि एकोन् जोमोनि चिनेम जोदि स्थवनो देति अम मोन्दु जोदि भल् लगि थके। तेने होल मोर् भबिम् जे जोमोनि एकोन् चिनेम द्रम, नतक् चिनेम स्वत् को, एकोन् जोमोनि एकोन् चिनेम स्वत्, पोयलो लोको चिनेम स्वत् होइ भल् होबो।